شهر خمسة طبعا عندنا هو اكتر شهر سخن و جاف في السنة و شهر تمانية اكتر شهر مطرتو كتيرة و شهر اطناشر هو ابرد شهر في السنة.